إذا حاب تقرأ اكثر لكن ما عندك وقت، ممكن تنظم وقتك شوي شوي، أول حاجة تخصص وقت قصير كل يوم للقراءة حتى لو عشر دقايق قبل النوم، أو في الصباح، ثانيا تقدر تقرأ في الأوقات الضايعة زي لما تكون في الطريق، أو في الإنتظار.